Erisomesibwa okwa bulhwere obwa kabonde engeri yabangayirindamo erithendi buthunga

Bakaheka amakule abandiaghobathayitheghekenie nabandi bakahekaya amakule aghobathayitheghekenie neryo ibayisangana omumatheke aghobathendithoka abandi bakalhusayamo emitse mibi obwibi nerinywa ebikathamiraya

Bakakolha emibiri ngahino erighulya esya vakado erighulya esombe neryo ibathoka eribana esyo mbulho

Eriha abandu bebyalya byerirya Kandi neribasomesya erikalha nabandi omobuholho neribathekathekania

Ghukabya ghukogha omubiri obulikiro ghukitha obuhuka obukabya ibukuliko niko obuyitsotse bwaghu namaghalha aghu abye ndeke ke isiwangalhwalha bukoni bwosi bwosi

Emiyembe, amapera , esyavakado, obutunda nibighuma bighuma byokabighuma ebikatheghaya emibiri yethu.

Sikulhi mulhenge

Omundu oyo atholere inyathwalibwa omu bembembethya kandi inyabulibwa ekyikaleka inya tsomererya omulema

Okwabakathoka bakanalya obundu, either abandi ibalya ebitoke nabandi bakanabana ngo'obusara.

Eribulha ebyerirya eribulha esyo mbulhu esyerihererera abana babo

Ekikikabathokesaya erithunga ekisomo nikwa ibathoka erithunga emibiri ahambereho iyikabingiriraya esyambulhu Nikon inikalha omubuyingo obuwene

Kyikawathiya omubiri waghu eribya inyananguhire kutse eribya ighukendithambwa ebilhwere ebyangasira omwa buroffu

Esisuka esururu

Ukapona eyilyakutheba nomuthima akamuponera iyima iwamughendako lyolholyolho amabya inialhwe mukawu wawu ukaminya omukaghu oyo kwanganakughuberya

Esyondakalha, ebibunwa, e bamia, ebinyangwa nomususa.

Omwa mughulhu owe biro bikulhu nge Noeli ne e Pasika, thukaghenda ithwaya samalira okwa bindi ebithe hakuhi nethu ebiri eyihya.

Batholere ibahebwa emibiri kandi ibabawathikya omwibaha ebyuma ebikabayamba.

Ambuli ithwathibitha omwa bulemi ithwaya muhababira kutse ithwamweghesya okwa bughabe obwa abalema

Erithemenga emithi kityakitya lyamabirihendulha esyambinduka esyobuthuku kutsitsibu erirethaho ekyanda kyomighulhu munene

Ukahumulikana ghukarondaya omwanya owathe mwa toko owathe mwa ebikendikusulusuthya kandi ebikendikongera eribya iwa ngana lhuha omwa birengekanio neryo iwaronda iwa kesya habwa sya saha isathu iwunahumwire

Ebiro ebinene ngahera emithi kandi neri kokothya emifuleghe kwinzi emigheri eyikasendaya amaghetse ekyiro embulha yikawa

Eryeghesya abandu erikalha ibananzene kandi erikalha omwa buholho neribembembetya ndeke

Ebyalya nakulhabirirya ebighuma ne bindi ebyalya ebikaletha omusasi ne bindi ebiwithe yindi mibongo omo mibiri yethu nge amoli amahere erihere nebyo ebyalya ebyekibabi gedodo esisogho nibighuma byoko byalya ebyangahimba ne eritheya emibiri yukuwethu

Tukasegheraya eminywe yethu nuko wukatwa etsihya isiyalhahukire okwa wundi mundu wukamusighalirya obukono obwawulhwere

Erinaba esabuni na maghetse awahenirye ndeke kandi ithwa yisumura ithwa mbalha ne shangyimba esihenirye ndeke

Esyonjimba syaghe ngasitheghaya erisyoya obuli mughulhu sikakyina kandi erisyoya omu maghetse awayonjire ndeke ne sabuni ertha obuhuka

Thukabiha omwa malima ethu kandi ne'bindi ithwabighulha omwabuthali

Abambesa aba ngabahabulha indi amabiributha akabya keghe akyinawithe omughisa kambi inasuba okwa sukuru inalholha embere ne ekyisomo kyiwe inalhangira athi amaghunza kyo.

Omwembembetya atholhere inahulhikirira abandu biwe kundi omulenge owabandu biwe wakathwalha eyighulhu akakania negaverment akathwalha ebitsibu byabathaka

Erisomesya erisikangania Kandi neryanzana

Ngabya ngathe nakesya ngatsuka bwa saba neryo ina ghotsera

Kikabawathikaya eriminya obuyingo bwbu ngabwimene buthu ibanathoka eriyerinda

Thubawathikaye'ghe omusy'ombulho, omubyerirya, omu byeryambalha, omwa misabe, bathoke eribya ndeke

Mubwaleka emibiri yamakyingwa kandi abandu bamabya isibangathoka erithunga esyombulho

Lyeryanza thuthi nabana abobukali ibanabeghera abobulhume ibanganabya ibanganasatha haghuma kandi ibikalha haghuma isimwamibere eyeribughaghuthi bwa mbwino bakendikolha nobutswatwa eyihi eribabegherana.

Erikalha ahisingabikalhani neryo ethwalheberyaghaghuma omwembembethwa wethu ethwamubwira esyosobyasewe amathendighunduka ethwamwigha okwabutheghithi ethwathekako owundi oyothukalhangirathuthi anganathukolera ndeke

Hwahhhhhh

Erikolha esuburo eyerighulya omwani amahere

Thukawathikanganaya ebitsibu kandi ithwawathikangania omundu ngako angayibesyaho nayo ngomundu ithwighiramo ebindu binene kutsibu omwikolera haghuma eryo

Eryongera kustibu amani omu byobuyitsotse, mwo muli eryowa obulikiro, eryoya esya ngyimba syethu sikakyina , ni mibere mighuma eya thwanga eyathwanga theya okukyibeho kyibi ekya ngabya oku mibiri yethu

Lya erikanyirirya ebibuya, erikanyirirya esya Uganda syabu, ne bihendeka lyeri hulhukya esyo mbulho omu maka erighulha ebiyi thawa

Bikawathikaya abandu eribahererya emibiri erikolera mubyo kandi ibyaletha kandi ibyaletha omwabulhambo bwethu mwengulhakulhana.

Erithambisania amalhwere mabi neribya ndeke, omu bandu isiwa lhwamu kwe ekyumba

No communicatio non..

Bakabugha bathi oyo abiritsa ah nda neryo bakamwahulhamwa mutswatswa sibali thasya mwahulha ngo mwana oyutholerene bamamulhangira noghundi mwana oyunatholerene ndeke neryo baka mukunga ambu iwe wamaghenda omwa nzira eyithere

Ghukathoka eribya nabo ndeke, wamathunga ekikakusulhusuthaya neryo iwathunga erihabulhwa na'bandi

Erisabira haghuma kandi imwakolha ebithunga haghuma ebyangalhobokya esyonyuu

Nirike kundi abandu sibathasanza eryigha ebya kere bakwamirire ebye mighulhu emihyaka enu

Bakasatha akapira ibasatha akaghuna ibasatha ebyabana amasatha webyabana ibasatha amasatha eribya Mama na taata ibasatha akattaittumba ibasatha esyagemu

Namakwa embwera ngabungira abanyoni baghe kwehi inabya okokinimba kwihi okokihiruru kyaghe inakania nabo kwitsi inasatha nabo omupira

Bakahekeramu amakule ibanywa obwabu ibatsuka eribugha eribugha kyitya kyitya erihabira abandi bandu.

Kinahikire Kandi kinatholere abambesa abalere abomwakipindi kyaghe erihirwa omwithendekero kinahikire kundi nabu babiri kanganya obuthoki Kandi banganathoka erikolha nibya kukira abalhume

Kyangaleka ibathahikwako ndeke erikolesya ebya amenge mahyaka lyeribya esyo network sighanire omwa bipindi

Muli ebyalya kandi muli emibiri minene eyerikolha ngeyebyalha neryo iwathunga esyombulho

Ngaghenda okwithambiriro inayathunga omubatsi neryo inalyawo iniaghenda oko mutanganga erinyipima nganamalwala bulwerechi inatsuka erirya omubatsi

Erithendeka abana erisikya abakulhu babo neri bawathikya omwa mibiri eyosi eya bangabya ibakakolha

Erisikya erithwa e'tsihya ithune aha lhuhandi, ni nguma eyoko syonzira esyerisikya abandu abawukabya iwulimo, erithendi batengesya okwa ebyo ebyosi ebya bakabya bakakolha, neryo kandi iwabya iwama basikya .

Ngeri lima nerithunga ebisoro nerisubura othusuburo thukethuke ngrighulya obunyanya ebitooke nobundu nebindi bindu bike bike

Embere omu birima bithano ngedisyabya ingali muthahwa omughendesya owe ngumbalghali kwitsi erisyabya muhalimu

Erisambukirania emyatsi ambi iyabya yokwenene butsi erisambukirania eyithe yokwenene ekikyikalhethaho omwirima nerikakania omwabandu

Neryo ngabya inabirikolha emibiri yaghe eyoko buthalha neryo inahumulha kundi ngabya ingalyaghana erihinga obuthi ingawithe ebyangatsuka erikolha eka, neryo ngahumulikana inimya inakesya inahumulikania obwongo.

Thukakolesaya amaghetse ngerifughirira ebyalya nuko isibyume no mwesi munene kandi ithwahera emithi eyangawathikya okwa mbulha.